شوف عندك اللولة الفوتينغ في الغابة مليحة ليك باش صدرك يديفلوبي و مام يديغاجي و مام تريسبيري لار مليح و الافوا تخدم بيه كونديسيون مليحة كونديسيون فيزيك و تاني تزيد لا ناطاسيون لاناطاسيون هي اللي تخدملك لي موسكل, عندك قاع لي موسكل تاع الكور يخدمو في لاناطاسيون, سما دير هادو زوج ما يخصك حتى سبور